احب اكون موسيقار مشهور لان الموسيقى تعبر عن المشاعر وتلمس قلوب الناس، يدخلوا بروابط قوية بينهم، كما استطيع التعبير عن افكاري، والهام الاخرين من خلال اعمالي، بينما ممتعة لكن لا تلمس شعور الاخرين ولا تلمس قلوب الناس كما في الموسيقى وما تأثر التأثير نفسه في البشر نفس الموسيقى.